<hesitation> neva'a nchi ɨ́ɨ́n china ye <hesitation> na kuu ñayivi kuui, xi tekui taka ye ja'aso, te kulɨi lo kukaja-inisoi. te nayeeso te kulɨi xi ye ni nayeeso